<hesitation> عندي الارقام أربعة وعشرين، <hesitation> تلاتة وستين، <hesitation> إحداعش <hesitation> تسعة وأربعين، اتنين وسبعين، <hesitation> اتنين وتمانين، <hesitation> واحد وتسعين، ستة وتلاتين، <hesitation> خمس طاعش، <hesitation> أربعة وأربعين، واحد وخمسين. <noise>